Hoʻokahi ahiahi ʻike ia ke kiaʻi i kahi pohihihi e paʻaomo ana i ka hoʻoaka, I kana ʻike ana i kela hoʻaka e ku nei, ua noʻonoʻo kela kiaʻi ia ia iho he aha ia mea, noʻonoʻo ʻo ia e hele wawae nana aiʻole hoʻi i kaʻu e hana nei, i kana nana ana ʻaʻole ʻo ia i ʻike i hoʻokahi mea, no laila hoʻi ʻo ia i kana hana, a i kana hana nui ana, ʻike hou ʻo ia i keia hoʻaka, no laila huli ʻo ia a holo o kana kaʻa, aka i kana holo ana ua haʻule kana kī mai kana pakeke, no laila ua pono ʻo ia e hoʻi e kiʻi, aka ʻike ʻo ia ke kokoke mai nei kela hoʻaka, holo wikiwiki ʻo ia i kana kī, a holo wikiwiki ʻo ia i kana kaʻa, aka ua laka kana kaʻa, ua wikiwiki ʻoia e wehe, ua wehe ʻoia i kana kaʻa noho i loko a hoʻaʻo e hoʻomaka kona kaʻa aka nui kona lulu ua haʻule kana ki ma ka papa hele, i ka nana ana i luna ʻike ʻoia hou i kela hoʻaka e ku nei ma ka pā ʻuea. Ua huli ʻoia i kana kaʻa mai ka wahi hoʻoku kaʻa a kalaiwa wikiwiki ʻoia a haʻalele kela wahi a hoʻi i ka hale a haʻi i kana wahine e pili ana he aha la kana i ʻike ai i kana hana ana. I ka nānā ʻana kela kiaʻi i ka hoaka ua noʻonoʻo ʻoia he aha ʻia mea, ua manaʻo ʻoia e hele wāwae e nānā he aha kela hoaka e nana nei ia ia, i kona hele wāwae ana ua ʻike ia ia i kela hoaka e neʻe i kana neʻe ana ua holo ʻoia a ua kaalo ia ka hoaka ia ia i kana holo ana a makaʻu loa ʻo ia.